Aja pues para altield ni perand nasho muñow jo entonces para aguey pues ñutan pues nuchi majem aop lacow parangu lasoc alok tey el dog palmelt tield de cuiñ aguey puchiuld munguich o latan nipeland altield layara op limuoin op narosh o kiri manzanilla ayak kiriu canela amoch majium dol amoch majoyquen lamayak ti kintu wand paramuch este micual o me jandemi juamilia shomecuoj o shome cuomok omosh magaño y altield munguich ashomie ñorra pues dama yacu este naguesh ticuy mezcal gushumbas teyacut deyanok tikiald ayaguti cuyow dola mayacu umakier alokeir ayaculu gushu mal gushu le gushu meats pardon pos mamon niño rauj meaga nguich y pues altield aral de ololoc mood ayan baoshield aop tamarindo ea pacon tieliew tolamayac ti algel towan lamaya cushumbas mi cuas altield pues alkiriu este hielo towan para ma mando niño raj munguich o natan ñipeland y guash lama shouño napa co pues lamachiu cueño raj laguma yacu guesh acuej cuej nakin uño raja yacu guash ama yacuguash este pues parlutie par magaño seade mi te limuel narosh o pochu de manzanilla makicuñ aguea ambiosh shubaye parma mo mejor ñipeland.